طبعًا إذا كان <hesitation> يعني إنه أنا اقدر إني أزرع الطعام اللي باكله ف.. <hesitation> راح تكون تجربة ممتعة ومفيدة <hesitation> كيف هأزرع ؟ه <hesitation> اختار المكان وأحضر التربة وأزرع -الب- البذور وأعتني بالري ومصادر المياه الجيدة ،و <hesitation> أعتني بنموها ،وبعدين الحصاد تجربة <hesitation> رح تكون مفيدة وممتعة.